Voro kan wii nuŋ ka nigomi tee lue kpap vorue kwini, min ka uli ɓeha kwe ni ur ni lu nuŋ lomi a tin tan wang, inta lul ka luu nuŋ lomi inta mi kun mi ɓwaya ngap nu, aŋ gap nuya mi um, a kung ɗrangwul tin mat ɗrangwul kang, ma ɗrangwulli a tin aɓaŋ vong gong min aɓan vong nuni kan ɓo, min benmi dit ɓa tin aɓa, ɓeri- mi ɓeri- mi mi ɗrangwul kang min aɓan vong ɓo noo ka nen ɓakeya? ɓawa yanzu nunghung nin sheren dee ka a nuu ti titi taam nu! ɓa min benen dit ba tin ti tin daɓan diya? kpap mi lub mi lubi shimi daa didɗi wurin aɓa ɗrangwulli nang, mi nanghe da ɗrangwulli ni sherem a ɗore Jerusalem marem nunu ɓeri- mi ɓeri- mi kai vee ɓe kakwe ka lam yo, min nanghe monwe mwa ɓee kani sheren da ɗrangwulli ka gale ɗaŋghad ɗa yo kpap min vee urin lu nung daa yunung wu urin geti avung mi, mina ka avungmi ya nu wii ɗrangwul ɗore Jerusalem nunu, a ɓakweya mi um, ani waram nunu, kai voro fofolok kang uŋ nunghi ka laam yo, dena nigomi dena nungmi, har ɗi jubli voro kang.